Nne mo tainoro ama ipiamumo nagai skul rogirai nagai tisa toi konipomino nagai nomaku nno mepio toi ama ipiamuro nagai ropa toi konipomino moirosi, nagai toi aposi nne puure nno inigomui toi kompamino moiromino nagai opo toutou mei, nagai toi tege nomaku ge runrugoroku taa taim erugu egu opo mei, mommoi toi ouurugoipomino toutou nkagu mei toi aposi kamo toi egu amai lo ouraruro ui, egu ikou nagai egu toi apogigu nne puure ini-gamui nagai egu toi marasin logoimagu nagai egu toi ropa mokoposi konipogigu rogoimagu toi ropa mokoposi, egu nagai mm ee nomaku nno amagu pio, ipiamuro nagai toi konipogino apogin mu kai ama inigoimui nne toi nunnugu egu toi peroimaro upei, upegu nagai egu toi kupokagu egu tege egu apinomo egu tenko itumino gainko ipirimomo runrugorogim.